मकडी अपना जाल कई काम से लावे, जो जाल बुन कर शिकार पकडे। कई मकडीना अपना जाल को इस्तेमाल घर बनाउने खातिर करें। कई मकडीना को असो रहेज कि वो कीड़ा को पकड़ी करें, धीरे-धीरे-धीरे उके पास जावें और वो कीड़ा को मारी देंज। जिसे वो अपनी सुरक्षा का खातिर भी अपनो घर बनावज। कई मकडीना जाल बनाई का न उपर चलज, जिको एक ढांचा दूसरा ढांचा से बनी जाएँ। मकडी को जाल बहुत असानी से बनाई जो धूप, हवा, पानी में भी टिकेलो रहें, मकडी अपना जाल का बहुत अच्छी तरह से बनाई लेगे।